Tä heränes, aga ei tahaq eriti tüüle minnäq. Tä joba tiid eelätsest, et täämbä om vaia mumifitsiiriq vähämbält kolm kassi, kats pinni ja üts inemine. Tä om küländ viländ joba seost tüüst, aga tuu rahha sisse. Nii et mille mitte?